चीन की संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध छ। इकी इतिहास हजारों साल पुराण छ, और कई परम्पराएं और रिवाज आज भी पालन करन। चीन मा परिवार और सामूहिकता को महत्व बहुत छ, जां परिवार के बड़ों की इज्जत करना जरूरी समझण। खानपान मा चाऊमीन, डंपलिंग्स और राइस (चावल) खास छन, और खाने मा विविधता भी बहुत छ, चाय पीण भी एक महत्वपूर्ण परम्परा छ, और विभिन्न प्रकार की चाय प्रसिद्ध छन।